A mai toma bita gitaiani nuganai maguri kota gema vekefoni ema sensini tu gai kei mai gai sinama tamama gesi gevaga riba matu gamaguri iagirito gatanu iagirito gagareva iagirito goi toma tu gama gita mai gekori iagoni bena mai toma tagitaiani nuganai tu mai mero variguri mai bese variguri mai geri tu toma vamoka iaraga asi giurani sinari tamari kavakava asi giurani sinari tamari gigita tugurini be gauka mo geregari geiagoni vamokai geavei lavini geavei bogini gema lagasini bena gia mai geri kika tu gia tu gauka gewa ragasi be gebubutari be gegani mogo gia tu moga mogo gigitatagoani asi giurani sinari tamari mai toma garo gena garo maiga mogo gigitaiani kara bege ganini bege niuni o aim o bonaini iragani mai gauka bege maseni tu maguri gaigesi beavetoreni gia moga tu asi gigita fakaiani be gauka murirai guinanai mai geri gugitaiani gai kei mai gauka muririai garaka giugiutogoi gauka gakavaritogoi bogibogi lavilavi vamokagari gaiagotogoi wai gaburi o mai bugage gaburi tavoga be gaukana gikragiato be natugore gai kika bogono kavama kika be inigesi inigesi bagana ribami ingesi inigesi bogono vei be mai gesina bogono kwakwa be gai tarima boru gesi borakau nai tu gia gimari gauveiri gia geri maguri bogabi vanagirini gauka gikirato iniga bua tvina nogania be au gerorogu bon gania be au kavana bon vei gaukana moga gikiragiato goi ini bua tavina nogania Mai geri mero nogamo mo tarima gaukana gen gimana ruberuberi nogamo mo tarima gaukana gena basibasi mo tarima gaukana gena gauvei mo tarima gaukana gena veiga maguri mabarari tu mai mero mai kekeni gena asigina mantu gekafei kaferiani gia gesi mo gerigoni gerageni mai gauka gesi mo geiagoni geiagomani mito borima nagure faraka kava senagi man bugitaiani mai gauka tu asi geiaguirini be mai gauka ebogebogeni be au mai nugagu sinasinari banabanari tu dei bviniani be mai gia natuna mogei kika matariai asi kika gegarani etoni gaukara tu mogesina geveirito goi be na mo gia nugari farefareri mogeri tu bena mo wari mogeri o mo dei kekei moga gia kaferi kaferi iatogaoi gia sevisevinai mo merona o kekenina be gia geregan kekei vamokai gegauveito goi nai ikiraiato goi tubugai natugai waigai noma tanutari be laufata o buata noma gani laufata e buata kika ikiraiato goi au kekei gegu bogeboge kekei mai gesi goi tarikakamu goi tobamu mai gesina gita tu geregagu mo arigoni aregeni be au mai farefare mai geri tu bawa maserini nai tubugu natugu goi mataguai ogaran be au nugagu farefareri sinasina banabanari tu mai geri mogo vaburi mai gesina bona varoa mai gesina bono gita gaua maigesina bona kwaia koni durana maki maigesi ini gesi ini gesi ini gesi bono gitagaua ini gesina mo dugua ini gesina bono barua Naga gini maki farefareri maki mogeri mabarari vevaga riba variguri karakara barubaru kotukotu basibasi mogeri mabarari korana mo mero mo gauka gia murinai erakakau rakakau togoi be mo gauka nugana sinasinari banabanari mo gaukana eribari to dagarari mogeri mabarari mo mero moga evaga ribaiani nai mo gaukana ikiraiato goi magurina tu maiga bema mero tauri sebori o tauri lakouna gemagurito ilailanai tu tauri vasivasi imaima nai gaukana ikiraritogoi be gomi gurani be mero toi vasi ta to bogono saini senagi mo mero emagurito fakarai tauri imaima o fakarai tu gaukana gigitaiato gia matana tu aiga tu egaraiato goi be gaukana mo mero moga tu gegabifariato goi mai mero tu bebaregoni tu au gabugu taugabina mai mero mataguai egarani mai merona family bese dogoro vanuga be nariani be mai mero maiga kekei tu bogono gabitaria be mo gegabitariato goi vanugai kekei karona namona ta kekei gigitaiato matarai egaraiato goi dagarana mo merona mo guiato kika egarawaiato be namo mo guiato gena maguri mo mero gena maguri gema tore kafaiato e goi mo mero tum o karavei nogamo eve gabuto goi be gukana gikiragiato ilailanai vavine gebinai tau emaragato goi tau gebinai vavine elogeato goi gitana kastom i tu gaukana mogo gikiragiato nai ma initoma ta gitaiani i gai mai tu rorina senagina gai vavinena gari na gaveini dagarana tu maniga au rorinai senagina vavine mare Ma ta iagoni vavine rorinai senagina gai tu man tau garina gaveini oba vavine logea senagina tau tu mare gaukana mare aninatu kauri lea nai initoma gera maguri garori mabarari nuganai gaukana kara namori veiga namori gema gureto mo tu asi bevitomuni vamoka moga tugamagina asi bon vei siga asi bogani bua asi bogani moga tugamagina asi bono vei dagara baregonatu goi kara oribaiani kara ovagaribaiani kara vitona nanu mase oveini be mai boinani iragani bita tanu iagoni goirai mai genorashen gena variguna mogo goi tu tarimatai bo iagoni goi vavine tai bo iagoni mai ger family o dogoro komiuniti nuganai be goi be kiragitagomuni bege muru tagomuni i noga ribariba mai gauka kobanai egenato nai mai gauka nugana farefare sinasinari banabanari mabarari bagabi vanagiri be mai gauka asi emaseto gita bita laki gera mero namona ta wa bita goitagoa gera vavine namona ta wa bita goitagoa bena toma vauro gita maki tarima gita maki vavine gita family bege iavirani vanuga nugana gita dogoro bege iavirani vanuga nuganai kemaea maki bege iavirani gera mai sinaugoro vanuganai bege kirani kam kemaea maki vanugata korana mo gauka geri sinasina geri banabana mogeri geri guruga mogeri kika irikuna genaritogoi geve daboga iagiritogoi gegareva iagiritogoi gegareva iagiritogoi geraka iagiritogoi dainai mogesina getanutogoi